أنا أشتغل موظفة خدمة عملاء، طبعاً هذي المهنة مثل ما فيها سلبيات فيها إيجابيات كثيرة جداً، أحياناً كثيرة يقابلني عملاء محترمين ولطيفين يشكروني إني أنا جالسة أساعدهم في حل المشكلة لما يتصلون علي، وكمان أنا صراحة هذي المهنة اسمتعت فيها لأنها مهنة خفيفة ما فيها تعب مثل باقي المهن فبالتالي أنا مرتاحة فيها.